أحب أكون الشخص الأكثر ذكاء، ليش؟ لأن الذكاء يساعدني أحقق أهدافي، وأفهم العالم بشكل أفضل، أقدر أستخدم معرفتي لأساعد الآخرين وأصنع تأثير إيجابي في المجتمع. الشهرة قد تكون حلوة، بس أحيانا تجيب ضغط وإهتمام زايد، لكن الذكاء يعطيني قيمة حقيقية ويخلي الناس يحترموني على قدراتي.